Ee yo telee niŋ a be i bulu, dindiŋo lafita a juubee la. I be a fiiloolu le baransee la, i ye komandoo taa, i ye a dikki. I lafita seenoo muŋ mutala, i ye komandoo taa, i ye woto dikki a ye a naa, senoo ñiŋ ye naa, i ye dindiŋo sindi; niŋ duŋ dindiŋolu itelu jamaa jamaa i ka lafi ñiŋ mikee filimoolu le la. I wo kee i ye jee, i ye sii i ye a juubee.